Dinamarca <hesitation> oyemoconsidera mopeti cultura oikokatuyaevae <noise> yarakuakatureta <noise> jaeramiñovi <noise> guinoireta igualdad, solidaridad, tolerancia, libertad jare empatia, ipuerevaera omee deciciones oyoupe jokope jetavi yaesa <noise> monumentovaereta <noise>